Tegna tombony edy azo amin'ny fampiasana hitanareo le baguette ampiasan'ireo sinoa rengy, rengny môlô kôfa mihagna lasopy grave malaky môrô kôfa minana lasopy sady tegna môra kô fampiaasaina azy ihany koa minana amy lasopy de de mitsitsitsitsy zan le raha zany kôfa anao mihinagna hagniny tsy môra lany, de fampiasaina <hesitation> fôrsety ndraika forsety <hesitation> raha mila tegna-ndraha regny e mila andrabe tegnan-draha regny anao angala tegnan-draha agnatigny ranony igny tena tsara mampiasa fôrsety malakilaky raha, <hesitation> fampiasana meso meso kôfa ihinagna zany e misy karazana tenan-draha somary mafimafy regny de ampiasaina zany meso na kiso fampi- kiso bôka fivolagnantsika azy igny kiso igny igny zany antetehana azy.